maal naam lilaa bekhenuuf hyoo naam lilah inama kofolchiss duraa fuded anan yedeen, maana naam inama kofolchis hujii hinmidasuu baree tokotuu ijetaa ininen shida gudui hindargetu akk naam saa zotee shidaa utalchaa kasjirtaa zoezi dotta woan akasii kasjirtaa, duub woan akasii suun dansaamuu naam inama kofolchisit irr dansaa.